اه في في المجمل بعض الآلات ممكن أنها تنتج أعمال فنية والجهد البشري ينتج أعمال فنية ومع بعض يصنعوا أعمال فنية رائعة يعني اه تعبر عن المشاعر وتجارب البشرية، وهدا الشي يعني لازم يكون بمساعدة الآلات وبمساعدة الجهد البشري مع بعض يعني مكملات لبعض.